Ah-ttah omua lah-mah nyeita-ahttah ochwo-chwu meh, mabi-ru nowah. ahi-ru. meh-meh namo-mah ti-meyi ikun-meh, mah-ti-meyi ikun aki-ju. momor attimeyi ikun, no-mu, nia-dei, nyi, omu yah-dei nah-mo-mah ti meyi ikun meh-meh kpeeem akuan-ba gba-kie-tah ahn-tabi-fu akuan gbaje no-mu obah-tcho-tchi tah ntah-kabah, omah-ba tchi-aki-yiri ju-tah meh, ahn-bi ku-ku tcha tcha wah-tah onu-na-mah. bah tcha, mah-tchi ah-meh-ali meh-meh-meh nta-dei-to o'h-o'h-o'h jun neita niko inn nunh kala-la-bah bu-buh ni-gbatse abah kpadu, nta-beeh, oru-aleni yuii-neeh, einzor-okara ameh-alimeh-meh aleina, ah-fu-bi ni0yeitchi, nah-mah fu yetchi nameh bah dun nu-you-yuii tcha-tcha waah chie onu-nah mah dei-tah, no kpo-kpa meh ah-meh kata-yah, yitchi, ahan-ba-ju, mah-deitohn, ochwuo-chu, ahan-chwu aki-ju, neeh, nie-grepa aluan kpo nhn-nhn nhana ma-nuan ki-ju meh-meh ahan bah chwua-kiju no'm meh-meh, nta-bi chwuii nti-bua fu-yetchi meh-meh abah-dun, ako-tchi gbleeh gbleeh abah-runh Okun-bah tah-meh-meh ahmah ali-meh-meh, akuan gbaje, kalei endochwuei-gu ah-tcheipah awaaah, alia bah-adei-to kokah meh, meh-meh namo-mah aka meh asu-ukruah endi-ukruah alamah-gah-yormeh-meh. Akun-bah kpo no'meh, ah-han-kpo meh ah tchun waa aki-jui nom-meh-meh, kuan-gbaje ni kalei-endochwei, epia, keh-eita aki-ju alu-ah-zi yah nini nah-mah beeeh attah-nah-wah aba, kpa nua-adei-nie-gra ah-yah-meh, omua chie-tah ahm-tchi-tchi, ano-tchi-tchohn nikon-oyor-yor-meh